nima kwaɗɗoko shuran min na, minji nima mena ti makaranta nin kwaɗɗo shuran mina nima kwaɗɗoko, ni minji nin wareno ya pi ne wareno pillin ball nin wa yun ɓiran ɓiranno.